kalau untuk nyimpan daging biak awet tu biaso nyo kan tergnatung daging yo jugo, kalo daging sapi, kambing biaso nyo kan kalua habis di semebelih itu kan di simpan di kulkas <hesitation> sedikit nyo tu kadang di bikin sambal selebih nyo tu kan di simpan di kulkas kalau kek ikan tadi daging ikan itu baiso nyo habsi cari ikan kito nyari ikan tu tidur di sano itu harus di apo yo namo nyo tu harus di kasih api tu di bawah nyo di asapin biar agak awet terus sampai di rumah pun harus terus di jemur dulu biar jadi ikan kering gitu, terus di bikin lauk, gulai serah mau bikin gulai apo dengan daging tadi kek kalau daging sapi biaso nyo bikin rendang, kalau mau lebaran kan bikin gulai, bikin dendeng, kalau daging ikan tu biaso nyo tu di bikin ikan kering, di bikin sambal soal nyo ikan kering tu biaso nyo tahan nyo tu kek berminggu-minggu atau berbulan-bulan kek udah jadi fosil gitu di simpan nyo tu tapi enak di makan jugo ikan kering tu.